Naja tlen niccualeta nicuas, naja tlen niccualeta nicuas tlen yolanecuac, nicuac chilemulali ca piyoto o noso teh, tehuan tiquixomatih piyoto o conaca quiposonihqueh quivicxitihqueh, quiquixtilihqueh iyoyoh o chicaua cuali yoquicualnelohqueh, yoquichehcheuqueh muleh o chile ica caldo de piyotoh vielic o naja o naja yonicuac, como yoti tlalnomiquih youalahqueh tomihmicauan tlen yehuan ouihuilouac, pero yola yomihmiqueh pos tejuan otchiuqueh Inon tlacuali porque tictlolihqueh quemeh para mavente, sea nuahualilouan o noso amo, pero tehuan tictlalihqueh ventle, o ventle quichiuchiuqueh yolac naja onicuah milauac alivis ca vielic.